To mi gyazi ma̱ man za̱t gwe me ama kangwe a ma zi gwe me go yek ɗe ka̱ lak ze aka̱ shoti ka̱ cikɗa ka̱ shot ze ka̱ cikɗa wu a pa ka̱ mo wul wole ka̱ mwe wugo a pa ka̱ wut giɓi ka̱ pa̱li wugo to a pa lak ze ten gwe mwemi ka̱ lak ze dani wugo a pa aka̱ yilli ye ga̱ ɗa̱ giɓi wu ka kap se ka̱ yillit ye ka̱ yilli yesi ka̱ wugo kume zesi hwul wu a pa ka̱ shot a̱a̱ gwe memi to aka̱ pita da̱mti a mali aka̱ na mot wuti aka̱ na njekti yencin ga̱ ga̱zi wu, kum ɗe hal no wi, ka̱ yeni ɗe zesi paki wu, tabbas ka̱ yeni ɗe zesi paki wu, a pa ka̱ aka̱ shit ka to mo nu ka̱n a ma̱ zi gwe, me ama mi gyazi wo gwe wo be we yek dikni so pamma, mi wo shin ka̱n shin mago hal shin kawo, yek ka̱n a ma̱ tuli ko wo kuɗu na̱ ka̱ memi mago kap ma̱ zi, ama ilgwe kan m. badl ga̱na̱n mai go yek ɗe shin mo ba gyazi wo sa̱ yisni na̱ shin, shin wo kangwe asa̱ a ma tul shin go yek ɗe ka̱ zi ze wugo a pa ka̱ ɗa̱ɗa̱k apti ka̱ ɗa̱ɗa̱k apti wugo zesi hwul wugo aka̱ shoti giɓi aka̱ nwuni aka̱ nwuni kum ɗe ka̱ nwuni wugo lam da̱mti ɗe gwe ɗe pa wo ni zesi zesi wu kume ka̱ yisi ɗe no wu a pa ka̱ kan apti aka̱ wut giɓi, ka̱ wut giɓi wugo a pa ka̱ loɗaki iˈe aka̱ wuni aka̱ nwuni se loɗaki loɗak wugo a pa ka̱ ng gali aka kolti ka̱ kolti wugo to se wolo gwa wolo mago nu aa wolo ko wolo mitlgulu mus de wolo ilgwe ta̱mik ɗa̱ wu.